यूकेलले हे बारिकशे गीटराचेच रूप हे यूकेलले खेवरपाक सोपे पडता जय। तर गीटर वहरत झाल्या तुका ताजी आनिक छड काळजी घेचि पडता किद्याक तर गीटारी यूकेलले कून खूब व्हडले असता। यूकेललेक चारुच स्ट्रिंग अस्तात आणि हे चार स्ट्रिंग्स वाजोव्न तेह आमका सुंदर संगीत आइकता।